لا بالله أنا ماني جيد في السباحة أبد أستطيع السباحة في المسابح لكن في البحر إن كان هناك عاصفة بحرية سأشعر بالخوف والارتباك، البقاء طافياً فوق سطح الماء في مثل هذا الظروف يكون صعب جداً جداً خاصةً مع الأمواج العاتية ما أحبه وما أحب أجرب هذا النوع من السباحة.